אויב ס'נישט א גוטע טעם למשל ס'האט א טעם פון זייף וואס איז געליגן אויף די טעלער וואלט אדער אזא ענליכע מינע פראבלעם צו דעם וואלט איך געזאגט אנטשולדיגט, ס'איז א טעות, אונז גייען עס טוישן. באט אויב יענער האט סתם נישט ליב די עסן וואלט איך אים געזאגט א גוטן אוונט, קום נישט צוריק דא, אזוי איז אונזער עסן.